أفضل الطهي وتناول الطعام بالمنزل، لأنه هذا يوفر تحكم كامل بنوعية الطعام <hesitation> مناسب المكونات. الطهي بالمنزل يوفر أيضا <hesitation> فرصة الإستمتاع بأوقات هادئة ومريحة مع العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى توفير الكثيرمن المال في الكثير من الأحيان، الذهاب الى المطعم يكون مميزا في المناسبات الخاصة فقط.